कला की तो बहुत सारी होत हेंगी। जिनके बहुत प्रकार भी होत हेंगें। जो समय स्थान और संस्कृति के आधार पर विकसित होत हेगी। कछु तो प्रमुख प्रमुख मोए पता हेंगी जो मैं बता रही हूँ। चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत, नृत्य, साहित्य फोटोग्राफी, फैशन डिज़ाइन, आर्किटेक्चर, वास्तुकला, थियेटर कलाशिल्प। हस्तशिल्प, नृत्य नाटक, विज़ुअल आर्ट्स, कलात्मक लेखन। इन सभी कला शैलियाँ मनुष्य के रचनात्मक स्वभाव और अभिव्यक्ति के विभिन्न रूप को हिस्सा हेगो। और हर कला शैली अपने समय वा स्थान के हिसाब से विकसित हुई हेगी। और जा समाज को नओ दृष्टिकोन प्रदान करत हेगी।